Italia, Italia an de renivohitry paty. Tagny nipoiran'ny paty, tagny nipoiran'ny pizza isan-karazagn'io. De agny Italy koà an de misy faritra raika koà misy an'ny Papa ho anzareo Katôlika, zany ny faritra misy an'Italy.